बैस्स एक बात है तुम्हे जी पातो के जवाब में निक हताश निराश फील करतौन, तो तुम मोयै कैस हसाइए सकत हो सबते पहले तो तुम कॉमेडी बाई वीडियो चलाएये देंतो। बाते जो है मेयो दिमाग हट जानतेयु और जो है में निकांड हसन लागतू और अगर फिरू में अपसेट बैठो हूँ, माय नैये मनरी तो तुम जयो क्रिकेट मैच की बात करन लागतों। नैये तो एक अध क्रिकेट मैच की वीडियो चलाएये देंतो जाते फिर मेयो दिमाग हट जंतुये और में जो है तुमते बात करन लागतूँ।